Maopopo wale wau no ka ana wela <just> kaumi ʻoe i ka pihi a kau ma ka poʻo. no ka mea hoʻohana makou i kela ma ka papa nona keiki maʻi i na loaʻa lakou i ka piwa kiʻi kakou i ka ana wela a kau ma ka lakou poʻo a kaumi ka pihi a ana wela ia lakou.